Misaotra anao zaho, sy haiko, sy fantako zay ny tokony ataoko raha ohatra ka sy takeo anao nanoro anahy. Ka de fisaoragna no azoko atao aminao fa sy manan-kavaly aminao zaho a amin'ny na- nagnampianao anahy tamy raha maro samihafa izay nandalo taminay.